Tellinguq ommaq iks ka hüäq as'aq, selle et <hesitation> sis saavaq ehitäjäq korgõhe, korgõhe minnäq ehitämä. A Tarto liinah om tellingidega üts väega suur tragöödia juhtunuq kunagi ammuq.